Amiko an, ny loko mena dia misy lafiny roa an tena mifanipaka be. Voalohany indrindra aloha ny loko mena dia midika fitiavana. Rehefa te-hanambara fitiavana izany isika dia ny loko menamena no ampiasaina. Etsy andaniny kosa anefany an, ny loko mena koa dia mampieritreritra ny rà. Izany hoe <hesitation> ady izany. Rehefa te- <hesitation> hanambara ady izany tsika na tolona, matetika dia asiana loko menamena izany ilay soratra na ilay sary izay atao an, mba ha- hanaitra ny mpijery. Dia ireo anaky roa ireo izany no tonga ao an-tsaiko voalohany an rehefa mijery loko mena dia raozy no tonga ao antsaiko voalohany aloha sy rà.